ویل کېږي چې انسان په ژوند کې ځینې وختونه بې له ځان‌غوښتنې او د شخصي ګټې د په نظر کې نیولو پرته عمل کوي. دا ډول عملونه کله ناکله یوه لوړه اراده او د نورو لپاره د هڅې نښه وي. کوم چا ویلي و، چې که څوک د نورو لپاره قرباني ورکړي، هغه د خپل ځان څخه لوړ ارزښت لري. دا هم ویل کېږي چې هر څوک یوازې د خپل ځان په خاطر عمل کوي، اما په ډول او بڼه کې توپیر لري.